o tv nako nanga ngoaka itominanga wosi wosi kia wojas tominanga nege maruka barang ima dema mamanfaat ika uwa ka maruka de ofelem dedewasa ika an kia felem manege dema edukasi supaya ngoa ngoaka uwa jo terjerumus ke hal- hal ngone yang wa inginkan uwa.